Bog'ga g'amxo'rlik qilishda o'simliklarni muntazam sug'orib, kerakli paytda o'g'it berib borish kerak. Yovvoyi o'tlarni o'z vaqtida yulib, zarur hollarda zararkunandalarga qarshi himoya vositalarini qo'llash kerak!